ஒவ்வொரு வளர்ந்த நாடும் அவற்றின் முக்கிய நகரங்களில் உயிரியல் பூங்காக்கள் இருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன், ஆனால் காடுகளில் பேசலாம். ரஷ்யாவில் நீங்கள் பல வகையான கரடிகள், எல்க், மான் மற்றும் காட்டுப்பன்றிகளைக் காணலாம். உலகின் மிகப்பெரிய வெப்பமண்டல காடு - அமேசான் மழைக்காடுகளைக் கொண்டிருப்பதால், விலங்குகளுக்கு மிகவும் பிரபலமான நாடுகளில் பிரேசில் ஒன்றாகும்.